Kolera viôle àby io zen̈y, midika karà markin’ny fafatesan̈a feky izio amy nakà. Fôtony ndraiky koa fa misy olona maty àby iren̈y, lamba ataon-drô aminan̈y in̈y, amonosan-drô raha in̈y an̈y, an̈abon’ny serkay àby in̈y viôle àby. Kay zen̈y, zen̈y karà fahaizako viôle àby io.